Un glacial pos me sona a gielu, a fríu i ala nievi. Amus, que sonin una massa grandi de gielu que s'á díu montonandu alo longu del tiempu. Güenu, ogañu la cosa está maleja conos glacialis porque eran las reselvas d'agua duci i delos ríus, peru van menguandu a ca añu. La climi está muandu i a ca añu ain menus kilometrus assinque en pensandu en un glacial pos me vien el aginaeru de vel cómu se van farrungandu, peru amás es que es en tol praneta qu'está passandu, e?